บ่ค่อยดู๋ ฝากเดือนละเทื่อ

ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสินเชื่อกู้ยืม ชัดเจน

เคย เกี่ยวกับการเฮ็ดบัตรเครดิต

เก้าโมง เพราะว่าไปแต่เซ้าบ่ต้องท่าคิวโดน

บ่ เพราะว่าเฮาเป็นคนกรอกรหัสเอง

เคย เปรียบเทียบในการบริการ การให้ข้อมูลลูกค้า

บัตรประจำโตประชาชน บัตร ATM

บ่เคย

ดี เพราะว่าปลอดภัยได้ดอกเบี้ย

บ่เคย เพราะว่าปกติกะเอิ้นกะ

อาจสิต้องฝึกใซ้โทรศัพท์ให้เป็นก่อน อันดับแรก

เฮ็ดให้บ่สามารถออมเงินได้หรืออาจจะต้องเอาเงินออมออกมาใช้จ่าย

เฮ็ดให้คนในพื้นที่สามารถไปใซ้บริการ โดยบ่ต้องเดินทางไปไกล

บ่เคย

ควรสิให้ความสำคัญเป็นอย่างหลาย เพราะว่าซุมื้อนี้มิจฉาชีพมันหลาย

พอใจหลาย ใซ้งานง่าย ติดต่อธนาคารใซ้สะดวก

สะดวกสบาย บ่ต้องไปสาขา ประหยัดเวลา

แอปธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าใซ้งานง่าย เข้าใจง่าย

ยอดเงิน เพราะว่ามันขึ้นมาหน้าแรก

สะดวกสบาย เพราะว่าประหยัดเวลาบ่ต้องเดินทางไปธนาคาร

บ่ เพราะว่าโอนง่าย จ่ายคล่อง

สแกนใบหน้า สแกนใบหน้าปลอดภัยกว่า เพราะมันต้องใซ้ม่านตา ลายมือมันสามารถปลอมแปลงได้

เคย เพราะว่าสามารถโอนเงินได้เร็ว

ง่าย เพราะว่าเมนูต่างต่างกะขึ้นมาให้เห็นเบิด

ง่ายขึ้นอย่างเช่น ข้อมูลรายรับรายจ่าย

มีประโยชน์ เพราะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำธุระที่ธนาคารได้

หลายรอบต่อมื้อ เพราะว่าต้องใซ้โอนเงิน

ใซ้งานง่าย เข้าใจง่าย บ่ยุ่งยาก

บ่เคยพ้อ

ความปลอดภัยอาจจะต้องมาก่อน เพราะว่าทุกมื้อนี้มิจฉาชีพมันหลาย

บริการสินเชื่อ เพราะว่าหลายคนอาจสิเกิดปัญหาทางการเงิน

บ่โดน อ่านตามคำแนะนำกะสามารถใช้งานได้เลย บ่มีปัญหา

บ่มี

สามารถตั้งเวลาโอนเงินได้ เพราะว่าบางเทื่อกะบ่ว่างโอนเงิน

ซ่อยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเงินสดซ่อยยังจำเป็นอยู่ในปัจจุบัน

SCB สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์

บัตรเครดิต เพราะว่าบ่ได้สมัคร

การยืนยันตัวตนออนไลน์ ลางเทื่อกะบ่สะดวกไปธนาคารหรือไปสาขา

ควร เพราะว่าคนพิการส่วนมาก บ่สะดวกเดินทางไปธนาคารอยู่แล้ว

กะมีอยู่ เพราะว่าซุมื้อนี้มิจฉาชีพมันหลาย

ควรสิมี เพราะว่าผู้ลางคนบ่รู้จักการบริหารการเงิน

ไปติดต่อธนาคาร สาขาใกล้บ้าน

เข้าใจง่าย สีบ่ค่อยซ้ำกับแอปอื่น

ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีทั้งรหัสล็อกโทรศัพท์แล้วกะรหัสธนาคาร

บ่มี เพราะว่ารายได้บ่ประจำ

มักใซ้ เพราะว่าสามารถผ่อนจ่าย ขะ ของได้

บ่มักใซ้เพราะว่าคนสมัยก่อนถือคติการบ่เป็นหนี้

บัตรเครดิต เพราะว่าบางคนอาจสิใซ้บัตรเครดิตในการรูดจ่ายสินค้า

บัตรเครดิตที่กดเงินสดได้ เพราะว่าบางเทื่ออาจสิเกิดเหตุฉุกเฉิน

จ่ายเงินสด เพราะว่าบ่อยากเป็นหนี้

บ่ บัตรใซ้จ่ายง่าย ยิ่งเฮ็ดให้ใช้เงินเกินใซ้ได้

เหมาะกับพนักงานออฟฟิศ เพราะว่ามีรายได้ประจำ

บ่ เพราะว่าเฮ็ดให้ธนาคารสามารถมองเห็นปัญหาและแก้ไขได้

กับโตข้อยบ่มีปัญหา แต่กับผู้สูงอายุอาจสิดี

กับโตข้อยบ่มีปัญหา แต่กับผู้สูงอายุอาจสิเป็นข้อดี

ธนาคารล่ม เพราะว่าบ่สามารถโอนเงินได้ คนส่วนใหญ่บ่พกเงินสด

เป็นเรื่องดี เพราะว่าให้แต่ละคนเลือกช่องทางที่ตัวเองสะดวก

บัญชีม้า เพราะว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของมิจฉาชีพ

อาจสิดีกว่า เพราะว่าแจ้งธนาคารโดยตรง ธนาคารสามารถแก้ไขได้เลย

โทรสอบถามกับทางธนาคารว่าไผเป็นคนใซ้ ใซ้อยู่หม้องใด

เซื่อตามระยะเวลา เพราะว่าถ้าโดนเกินไปเซื่ออาจสิเริ่มบ่มั่นใจ

มีความสำคัญเพราะว่าสามารถยืนยันได้

พวกสเตตเมนต์ สลิปเงินเดือน เพราะว่าอาจจะต้องแนบไฟล์

อาจจิโทรไปสอบถามว่ามันเกิดปัญหาอิหยัง หรือว่าเป็นเรื่องจริงบ่

ปกติบ่ได้สนใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ซาย สนใจการให้บริการ

LINE เพราะว่าคนซุมื้อนี้บ่ค่อยมักโทร

เพราะว่าถ้าเจ้าของเสียชีวิตกะยังมีมรดกถิ้มไว้ให้ลูกหลาน

เผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุบ่คาดคิด เฮ็ดให้สบายใจ

แล้วแต่รอบ บางเทื่อกะบ่ได้ซื้อ

คุ้มค่าเพราะถือว่าเป็นการออมอีกวิธีหนึ่ง

จำเป็นเพราะว่าถ้าเสียชีวิตกะสามารถแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้

สำคัญ เพราะว่าทางภาคอีสาน ส่วนมากสิเกิดไฟไหม้ดู๋

คนที่เคยใซ้บริการ เพราะว่าสามารถแนะนำตามจริงได้

ประกันชีวิต เพราะว่าเสียชีวิตแล้วสามารถถิ้มมรดกไว้ให้ลูกหลาน

เมืองไทย เพราะว่าบริการดี

ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ เพราะว่าสุขภาพในอนาคตอาจสิบ่ได้ดีเหมือนตอนนี้

สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา

อาจสิเฮ็ดให้ได้รับข้อมูลบ่ชัดเจนหรือเกิดการเข้าใจผิด

บ่มัก เพราะว่า ส่วนมากจะไปติดต่อธนาคารโดยตรง

เดินทางไปที่สาขา เพราะว่าส่วนมากผู้เฒ่าบ่เก่งเรื่องออนไลน์

มัก เพราะว่าคนส่วนใหญ่ บ่อยากเดินทางไปสาขา

call center กับ LINE สะดวกสบาย รวดเร็ว

บ่ เพราะว่าอาจสิเฮ็ดให้ตกใจว่ามีเหตุอิหยังเกิดขึ้น

บริการดี ใจเย็น เว้าม่วน

กะอาจสิมีอารมณ์เสีย แล้วกะหงุดหงิดนิดหนึ่ง

มี ถ้าบริการบ่ดีกะบ่อยากกะ

บ่เคย บ่รู้ต้องสอบถามแบบใด